Nɗye ngâ gbmiya ga lo ekni dozhi shnanɗye london, usa, canada, china, ngâ gbmiya gâ lo ekni hna, nga lo si ede mari mari mari mari nkpe, mǎ eba go dna nɗye nga knu eyna é shago yna, nzhi ɓǎ dna, nga dna é london ga ʻba go, nzhi nká gbmiya nlo usa america nlo de dna nda shago buɗe mi knu ʻyna dna, mu dede wori chni gni é ɓwalaɓwa hna lo gnio hna no, ma ɓwa eba gnuaba nzhi nde gbmiya mi lo ʻɓwa gbma nlo de aɓe ʻwye dna mi lo dé dna bye, mi dna aɓe ʻwye, ɓeri go mi snu na dna ba ɓe na. Mi ga fa mi ga dna bye mǎ ze ʻzhi, ʻzhi se dé ɓa yi mi, mi snu ʻɓe de ɓa yi mi dna hari gi ǎ mi kpeye ke mi dna aɓe ʻwye ɓeri yi ɓa epma é ʻba ɓe na, ɓeri bye yi nɗye mi ga chniɓe mi snu gi è bma mi snu é zhe ɓe yna na ke e bma ɓaɗye snu yna na, mi ga snu lo mi zhi mi dé gbmiya mi dé ekni dozhi lo nlo ɓwa ɓe gbmagbma hna dé snu lo ndé ɓa ʻwye dna, nga mi makalanta nu gi aɓyi ɗo fio ɓa kpmi ʻpa nu mi ga ɗye e nga snu lo ga byma, nga snu, shna hna bye nzhi ɓa dé dna, miɗye ynangoyi mi chni ba-do ma ʻba mi shio miɗye gayi nɗye nga ɗyi wo dnaré ʻzhi hna lo yna ha ekni dozhi yi bmagnu n. Muhni labmi ma nuwna fu, ywango ma nuwna fu tsongo ma nuwna fu mi ga shna ede don, mi gbmi yawo gayi nɗye nga dyi wo yna nɗyi zonzoro, nɗyi zonzoro mi snu aɓe nɗye wo ga bmya gi mi yna, ke ma eba go ekni go nɗye mi ga bado jni ba mari a ɓwa a ku miɗye mi aynasnusnu lo aka ekni ɓwadozhi lo ge a lo a lo knu lo yna, he ga snu lo he ga ɗye ha dna ti he ga yi ewo gidigba, muhni m ga ɓwaye asha aɓwa nde ma ma chni wori yna ge snu ɓa fio é wori ɓwa mi shago è zhio yna wori dé hna mi dé gbmiya mi dé lo mi lo dé ʻwye dna bande de ynaknuknu ʻba ma mi gni ɓeri de yi mi de snu na nɗye mi dé ʻwyeɗye nga dé snu be é dede gni ɓe ga iya wo dé mi bmasnu yna na Nga nga mi chigbeknu ʻba nu ko mi ga knu mashi ko nga knu yna bye na, nga de yeshi nde aɓe hna lo mi dé ɓe ʻwye dna lo mi zhi ɓa dna ʻwye ga da de snu nu nde gbmiya nde ekni dozhi lo shnaye london nyi, mi lo de aɓe hna snu lo nla ede si ma ede kate mi ma ʻba mi nɗye mi ga ku ede kpeo mi knu yna ke mi mi mi mi mi mi mi mi mi ji mi yna dadi yna, mi snu mi ʻbe nɗye ga bmya gi mi ge yna. Nyize nɗye hni he ga kpe shi la ʻɓwa ma heɗye zaza ga gi he mo, ama nɗye he ga kpeshi la heɗye wna he snu tnu he snu ʻbe, he ga ɓwa ɓeɗye wo ga bma he snu, tso ma dna ʻwye yna ekni dozhi nɗye yi yna, he ga ɓewyeko ya ma chi ʻwye yna, wori hna ɓegbmadna ga ɓe gbmada gna yio. Pe yiɗye ʻɓwa yi fi ɓe hni, ɓegbmadna gna yio, ɓena ynaknuknu ga gna yi wobwa-wobwa gi wori ʻbwa hna lo kuma mi chi ʻwye yna he ga dna wori ɓwa hna lo he ga gna he ɓyinayi ga gna yi mari, ede nɗye he ga kpe yna ga gna yi mari hes heɗye ga dna, eyna mwa ʻwo m he ga ɓwa ynawyeshi mwa mwabere m, nga si ede mi kpe mi yna mari miɗye ga gbmi gni aga gna kai ʻbyi hni ɗye ekni hni a go wo yi, so nɗye nga gbmiya e pyio akni nɗye mi ga lo yna ma tnu ɓa ʻye hna n kuma mi ga lo mi lo chi ɓenɗye ga bma mi snu yna, mi ɗyi mi ke zhi aza ge é ʻpyi ɓe nɗye ɓa ga ɗyi yna, ɓena byma he ga gbmi gbmi nyize he lo abanɗye he ga lo he lo ji dadi ɗye nɗye ga bma he snu lo yna, dun akni nɗye ɓa hna ɓa gna yi ynage shnanɗye yiɗye ɓwaɓeda nyi m. Usa hna é dna é ɓa nyi nɗye ɓa fia ɓa yi ɓeɓe é ɓwalaɓwa nɗye zangoti dozhi he ga sni yaje ge yna m, ga yi ɓwa ch-china nu, ɓa fi ɓa yna lo ɓa chni ɓe ɓa snu eɓwa tnutnu ɓa snu, ɓa snu ɓa yna ɓenɗye ɓa ɓa yna ga yi london nu ɓwayi lo n ɓa fio ɓa snu ɓa yna ɓe ɓa ga snu yna, eɓyi lo gni ɓyiri he ɗye wa ɓwa ʻwo, eɓyi lo gni ɓyiri he ɗye ɗye wo yi woɗye ynangoyi eh eh ynaknu ʻba yi ekni byindi hari a ka wo ʻyna de kuku a zhi ʻɓwaɓe ge a ɓǎ knu, eɓyi lo gni ɓyiri he ɗye ɗye wo yi woɗye ynangoyi mwato wo pi, nɗye nga gbmiya nlo wori ʻɓwa nga dna lo ge ɗye yi ʻda etsu tswashe wa albarika tu mi tugo mi ga iya mi zhi mi ɓa ka azado bmasnu, don he dna é wori ʻbwa hna lo he snusnu é ga gna yi ynage m, heɗye ɓesnusnu dna é wori ʻɓwa hna lo ga gna yi mari é dna zaza dna lo gu he a ɓa gna wo ga wna he wo pma he pmapma m, he dna he yna lo dna n. Ynaɗyi nu he ɗyi, ɓa ynaɗyi ɗye ke mwa ʻwo m, ynaɗyi he ɗyi ynaɗyi mari mari mari mari, he kpe ede mari mari mari mari he fu nuwna sasaye he ga ɗye he gbmi he gbmi gni he ga yi pyasi n, é ga yi é ɓeɓe lo m. So shnanɗye wori yi yna hna, shna ekni dozhi nga lo nga lo dna, mi zhi mi snu mi snu miɗye ʻbe nɗye mi ga ɓwa mi ɗyi ge yna, mi snu miɗye ʻɓe shnanɗye nyize ga da mi re ge yna, mi snu miɗye ʻbe shnanɗye aɓe ga bmya gi mi ge mari yna n, ekni nɗye ɓa hna mi chi ʻwye yna ɓa yi ekni nɗye ga bma mi snu yna n, ʻɓe ma kpeye yna hna.